<hesitation> efatra fogna karazagna ranon-draha fagnadiovako raha, <hesitation> leha fagnadiovako lasety zao ai <hesitation> nickel ohatra, de <hesitation> misy koa o <hesitation> leha fagnadiovako tragno de <hesitation> impec, de <hesitation> misy leha fagnadiovako lamba, fanasako lamba <hesitation> extra propre, de <hesitation> misy koa leha <hesitation> fana- <hesitation> fanasako vitra de <hesitation> raha koa impec.